मेथे आमतौर पर खाणू खाण मा बीस से तीस मिनट लगदा जुकी एक हप्ता क हिसाब से अगर हम तीन टैम खाणू खांदा त लगभग सात से दस घंटा हवनदा। अर हमतो खाणू जू धीरे धीरे ही खाणू चैंदू।